اتوقع ان صديقاتي رح يصيفونني كشخص طيب و مرحب يحبون يشاركوني اسراهم يعرفون اني استمع لهم كمان يمكن يقولون اني دايما اظيف چو من المرح و الظحك في الچلسات.